<noise> Ny tena mampalaza ny sakafo tailandy zany e da i voalanjalanja agnelagnelan'ny masiaky, mamy, masira ary marikivy. Ohatsy fotsiny izao ny pad thai izao. Io tena sakafo malaza amindreo agny izay sady misy mamy io, misy masira, misy marikivy.